<noise> Kuku mwituku <noise> njikutakiwa utonzi nyama ningo kumandama nenji yani mama aye, aye muangalizi sana apa kuanika fum tukayanika pamoto ndiwa nika ama nika nantiwi kimpuka kweni sila kaye kalo kwi senola kwi senola pakizi uma iko mangati iwe mala ndiu maya kamilika basi mama matola ichombo chimwi kwa mfanyi nyinguzi na babu itu yatumiyanga na bibi <noise> amna matoli nyama zizyo azi funiku munyungwi ndiwa zifunika atola ni udongo silibu kunzi yanu mazana inkii imi ikala numaka kwene ungaseva amuni miaka ili kwene kwa hio inyamilu itunzshe iku takiwa uyanike ngange nandi pano wachikutolo kweleka ulalia ningo <noise> suma vino tuku mwituka tukinzi nema nikolonda intunji sha lenkalia amanda manino yano wekwiza <noise>